Chi ntiníí jaa saa nama, bueno ia tintino nama ya koo este io nama ja feniyo, io tu kika nama ja na fenchatayo feniiyo, io na kachatayo naiya, io maka nama ja na fencható ini veleyo, io na kachayo nototín. Ja na safinuyo ja feniyo, io feniyo, io na kachayo so oma io to nama ja na kachao locho yona kañaiya sa oma kachito lusu, io to yonia, io sa kachito lulo yua, io na kachaya no kañaiyo siix teyo, toko koo no yeyo stay toko este io tu yua, io to inka nama ja no na kachayo kaa ya´a, io tu va yua ni io.